ס'איז די זומער מאנטלען וואס דאס איז מער פאר די זומער. ס'איז דא קערצערע מאנטלען, דיקערע מאנטלען. נאכדעם איז דא מאנטלען אן ערמל, א פאפער. נאכדעם איז דא <hesitation> גאר גאר קאלטע מאנטלען. נאכדעם איז דא באדי סוטס מאנטלען וואס איז אויך מיט א הויזן, וואס באשיצט זייער אסאך פון די קעלט.